الشخصية التاريخية اللي فريمون عجبتني هو الامام الحسين, خاطش تحسه بلي انسان كان راجل و انسان دافع على القضية تاعه حتى اخر رمق في حياته, ماشي قاع ناس تدخل في القضية و تعطي حتى حياتها ليها, هو عطا القضية هو علابله بلي قضية خاسرة, كي تكون رابحة قال ماعليش راك تتعب قادر تربح قادر تخسر, بصح هو كان علاباله بلي قضية خاسرة, بصح بقا فيها بارسكو انسان تاع مبادئ